एबे हमार घरवामा कतेक न कतेक बोटबिरुवा फुला सभ बडउ । एबे कतेक चैं ओथिया भुयवा मा बडौ रोपइली एबे कतेक एबे गमलवा सभ रोपाईली बडउ । अ भुंयवामा जुन जुन रोपईली बडै त हुन्काके एबे बहुत दिन पानी नांही देले फेरी मजसे जिसई एबे जुन गमलावा मा बडै ओथिया रोपईली हुन्काके मने एबे कबहुकाली मने पानी देहुई परसउ, उतुरा नांही देले हुन्का मने सुखाइली जेसौ एबे एसनक घाम बडै फेरी एखना । एबे यदी मुइ कहहु घुमे जेबही जौं एबे घरवमा त एतेक ओरिपरी ना काका सभ बडै, एबे काका हुन्का बडै काकी हुन्का भौजी हुन्का बडै, हुन्काके मने मुइ कहकाहके जेबही लो एबे सुखाए लगतई एबे पानी बरा दिहे कहके । एबे हुन्कहु फेरी त एबे जम्मै ओथिया समय त कहवां हेरे सकतई ना एबे ,हेरतई बेला बेला मा याके देतै बरई । एबे यह्ँवाक घुमाई त कतेक नै दिन हतै ना एक दुइ हप्ता, बढी मा जेबही एक हप्ता मा उतुरा मा त घर फिरबे करबही । एबे सके सम्म त पहिलही पानी त बरोबही एबे सके सम्म एबे फेरिसे झिन बहुते दिन रहके बरओपरो कह्के सोचसाच के नै जेबही । एबे ओसने हतै त एबे बहुत दिन एबे रहही परतई त एबे कह काह के त गेलही बडही एबे बरै देतै होला । एबे ओसके नाँही त नांही कहे सकतउ एबे बअरी देतउ ।